ଆପନା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଅଧିକା ରଂଗୀନ ଏବଂଗ ମନମା ହୋଗା କି ପରୀ ଆପେ ମନ ନହୀଂ ପାରୀବେ। ଇଠୀ ଖାଦ୍ଯୋ ରୋ ରଂଗା ଵିସେରେ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ। ଖାଦ୍ଯୋ ନେ ଆମେଂ ଵିଭୀନା ପରକାର ଫୂଡ କଲର ପକେ ପାରିଯା। <hesitation> ଖାଦ୍ଯୋ ରଂଗୀନ କରିଯା ଦ୍ଵାରା, ଯହାଁ ଆହୁରୀ ଆକରସୋ କୋ ଦେଖା ଜାଈତା ହୈ। <hesitation> ଠୀକ <hesitation> ଖାଦ୍ଯୋ ରୋ ରୂପୋ କୋ ବର୍ନାନା କରା ଜାଈଚୀ। ଖାଦ୍ଯୋ ଆମେଂ ଵିଭୀନା ପରକାର ଜାଈତା ହୈ। ଏବଂଗ ଵିଭୀନା ଖାଦ୍ଯୋରେ ଵିଭୀନା ରଂଗା ପକା ଜାଈତା ହୈ।